اوړه بېلابېل ډولونه لري لکه غنم، جوار، وريجې، او بادامو اوړه. د غنمو اوړه زیاتره ډوډۍ ته کارول کېږي. د جوارو اوړه دودیزو خوړو کې ډېر کارېږي. د وريجو اوړه په خواږه خوړو کې ښه وي. بادامو اوړه ګلوتن نه لري او روغتیا ته ګټور دي. هر ډول اوړه د ځانګړو خوړو لپاره مناسب دي.